कसरत करन ताँहि मोके जिम जान से अच्छो घरमे कसरत करनो अच्छो लागत हए । काहे कि घरमे कसरत करन से फिर शरिरमे फाइदा होत और घरमे काम फिर हुइजात हए । तवहिक मारे वाहेर जान से अच्छो घरमे काम करन वढिया हए ।घरमे काम फिर हुइजानो शरिरके कसरत फिर हुइजानो । तर आज कालको फैसनकि दुनियामे कयहौ त घरमे काम छोडके तक कसरत करन जात हए । बाहेर कसरत करनसे होन त बढिया वढिया उपकरणा बढिया वढिया समान होत हए तवहिक मारे होनपर कसरत करन से जित्तो घरमे मेहनत करत हए बो से सजिलो तरिकासे हुना कसरत करन अच्छो लगत हए और साथि संगि फिर होत हए उनके देखासेखि से फिर कसरत हुना फिर कसरत करन सजिलो लागत हए । कसरत फिर हुइजात हए और संग साथिनसे भेटघाट फिर हुइजात हए तवहिक मारे मनै आजकालके मनै मतलब जिम्मे जान अच्छो मानत हए ।